a ya di a ƴami yam tun nyannde may mi bi ma a a, mi yiɗa mi waɗata. A meti a ƴami yam mi bi ma mi waɗata accu da mugo am useni, mi bi ma to mi bi ma mi watta huunde mi watta, ammaa a ɗo da am, nonnon may canjata ɓerde am fa waɗu muyal useni mi watta mi arti mi yeccima mi watta mi watta may un mi yi ɗa mi warta mawɗo pewowo